La pahqanik ke nab'anam cha wehchin reh la k'uxb'al wa'ak este ro'na la winaq taqee' nkik'ux maas la k'uxb'al wa'ak la preparado cha ya ke laa' nri'an maal porke nrik'am aka k'ieh cosa nrik'am aka k'ieh ingrediente entoces nri'an maal entoces por ejemplo la ateera la ingredientes laa' maal reh qapaam ¿por qué? Porke laa' nriye' kimik y por ejemplo k'ieh taqee' winaq kiyaajwa porke man nkik'ux ta la la ´por ejemplo la la ju'jun taqee' fruta va ke tenemos ke nqak'uxum la munil porke y ja'ar are' ch'ahqon ingredientes wula ch'ahqon nki'an utilizar diferente ingrediente entonce nri'an maal kieh nkikioj kikimik kieh mismo